Azafady rô da tiako abe e tiserta anareo toa fa izy tsy tada anah kidy loatry mba mety arô mba magnano kômandy a zao ame pointure mba tada anah raha ohatry ka mba mety mba anamboarinareo a <hesitation> mety amina satria i tiako izy io fa kidy sitako gn'haniko.